لو رجعت بالزمان خمسين عام أكيد راح أستمتع بالموسيجى والأفلام الجديمة والتعرف على الشخصيات اللي في حاضرنا الآن مشهورة، وأيضاً أتعرف على أسباب الأحداث اللي صرنا لها بعد خمسين عام، وكمان ممكن إني أساعد في نشر بعض الأفكار الحديثة وأتحدث مع الناس عن مستجبلهم وأعيش اللحظة وأشوف كيف كانت الحياة جبل.